ɓiɓɓe leɗɗe latiɗe e muse. Tawa e wodi e nder ɗun e wodi konkonaje, chaɓɓullaje, e wodi dukkuje, e wodi. E wodi fa hande kajuje e wodi, nyenyeru e wodi e nder majji. E ɗo kan woni no annduɗen ɓiɓɓe latiɗe e wodi ndiyam e nder ɓandu muɗum. Biɓɓe e muse du, bawo majjum e ngate e ekke.